No edimädse as'ana pidanü ma ilmselt üldse malõ mängmise ärq opma ja sis ma har'otanuq egä päiv mitu tunni. Ja opnuq meisrtidelt. Lugõnuq raamatit ja niimuudu